د شعور په اړه چې فکر کوم، نو زما ذهن کې ځان پوهېدنه راځي. هغه وړتیا چې موږ ته اجازه راکوي خپل چاپېریال، احساسات، او فکرونه درک کړو. دا هغه حالت دی چې موږ پکې ځان او نړۍ پېژنو. شعور د فکر او احساس تر منځ رابطه ده چې موږ ته ژوند ته معنی ورکوي. په ساده ټکو، شعور زموږ د وجود هغه برخه ده چې موږ یې د ځان او نورو سره تړاو لري.